to mi laari goɗɗo wujji moota am, mi hoosay waya am mi nodda ta'diɓe mi biya ɓe jotta jotta ɗo mi laari mo wujji yam moota, bo o ɗo dilla ha laawol feere, mi bo mi yecca ɓe useni ɓe waɗa ƙoƙari ɓe hefti na am moota am bo ɓe nannga mo.